Pos cudiau que por mó deque pusun tolos deportis de pagamientu pos ogañu ya no veu dengunu. Namás que veu el Tour de Francia peru tamién porque m'atalanta de vel essus paisagis i essus praus tan verdis. Hueraparti es que prefieru de hazel deporti que ve-lu: becicleta, montaña i de quandu en quandu, fubu. Amus, que si te gusta el deporti peru namás ve-lu tienis un pobrema.